Izy kôa mbôla mampy telopolo minitra malôha tsy ihavian'ny vahiny aminahy za mbôla mahavita raha maromaro, ary za kaofa misy vahiny tena tiàko raha tiako amiagna vahiny anahy za magnano misao, i paty igny ate- ali- mividy paty za de iny amboariko ata misao ho an-jare.